Este laa je' laa putzin man wa'ta porque wula jee' rii je ri riij wula je' je' sa baba chiriij y tz'inka'ya ja'ar la la sa color je' rax ruu' k'ox wula pach ke kotaq azul je' jee' xaar kiq'awach nim han sii manwa' ta porque tz'inka'ya ni nii k'aar va ja'ar la aaq' porque ru'uum nim y kii wula mood kijakam han y tz'inka'ya ja'ar niwila' rii riiij laa la chikop are' la sa'jaa por ru'uum je' este wula kotaq is je' chiriij wula kotaq je' is chiriij y tz'inka'ya nila' ja'aar la tz'ooj ru'uum kik'ux onteera la qa'sa taqee' y kik'amam cha k'eh kimik y jee ja laa b'iich ke nkib'an tz'inka'ya